तन ता भोत साधन वेगिन रास्ता खोजन का लेकिन जू सबसे सरल रास्ता ची ता ऊ वखे लैंग्वेज मा या भाषा मा बात करी ते और लोकल जो आम जनता ची तेगा बटिन रास्ता खोजी ते नी ता गूगल भी ची आजा डेट मा।